لا طبعا مو لازم تشارك كل الشباب في الأمور السياسية، لأنه اللازم إللي يتكلم في الأمور السياسية يكون دارس وفاهم عن إيش هو يتكلم مو أي واحد يتكلم عن الأمور السياسية، وما لازم تشارك إنت في كل شي سياسي شارك في إللي يناسبك وإللي تفهم فيه، أما إللي ما يناسبك ما تشارك فيه.